Ny fomba ifandraisan'ny samy alika dia <hesitation> raha ohatra izy ka tsy- raha ohatra izy ka mitovitovy habe a de <hesitation> mifandray tsara, ndrindra raha lahy sy vavy izy moa zany a dia mifandray tsara, fa raha samy lahy izy de tena <hesitation> mifandramatra sy mifanenjika ary mifamono mihitsiny.